Mi chii nekararan ochei eng' ane eng' sapeenyun, nekitareton, ing'enyini maloo akot, ki ing'enyini kya ki arawet ap lo, kokitareton ochei, kamee akenge eng' kanisa, nekiku kure chair lady, kitoreton kapsa kitoreton ochei eng' ng'alek ap mchango chikipa lakwet ap sukul, kokitoreton inee koo komwachinewa piik eng' kanisa, kee sikesikchi ke kwei chepkondok akoi koyam, akoi yama chepkondok, ko akoi saii, achame ane kamanae, mautyen, mautyen kamana, kitoreto <hesitation> komautyen kamanae ng'amu kitoreton ochei.